Sɛ mekasɛ meekane nɔma na me de ɔha ɔha <hesitation> mede apem apem aka ho a, meehyɛ aseɛ a mɛnya apem, mpem-mmienu, mpem-mmiɛna, mpem-nnan, mpem -num, mpem-nsia, mpem-nson, mpem-nnwɔtwe, mpem-nkron na maanya mpem du. N maanya mpem du-baako, mpem du-mmienu, mpem du-mmiɛnsa, mpem du-nnan, mpem du-nnum, mpem du-nsia, mpem du-nson, mpem du nnwɔtwe, na manya mpem du nkron na manya mpem mmienu. <hesitation> mpem mmienu.